Fomba ampiasain'ny voromahery angofony maragnitra bi igny anh, ahafahany miady am'fahavalony igny anh, ahafahany koa mitazona raha mafy be sy mivosibisotra, ahafahany koa anefany anh mandrangotra, ohatra zao zany hoe hiady am'fahavalony izy de afaka rangotony amin'ny angofony iny.